Duri are kira iraye guma ludi riba bako gomdati saboda aka hzur primary school ghira kira gan homthatu the hima miwanti ga aran ake landa are kamdi uweku shamgudai kadi jaye ako. Gomdati mentanuko har murta barghe a ko sir aka gomnati mo aka lemdararen kaneghi nan karawan gomnati zaurau faida an umdar arem zaurau. Gomnati faidar umda kumma, gomnati a ka sire kara kama gomnati faida gomnati abohiya <hesitation> mowanti aran ja sin a ύ are a ύ are ako lardi sira kam umda nu street light da are nenegan harka si ako zaman <hesitation> solar light are gomnati faidan kada, mola zullum sira kajamo ako huda yerwa gan zamaou ya a zazakehin netaghir ngh’a wuri yerwa abomadiso nghata wuri jamindi kolta nghata wuri abomadiso jahindi mowanti are ka duramar a kira, abomadiso nghata wuri litari are jahindi nghta wuri galtaima ako yerwa ghi ngha wuri sihaka kana filaye over way saidai <noise> ga tara ako lagos are. Daka a kaduna are, auilaka are kama ya a wuri fly over, amma da nanaga ajimur kestom are ga, ga wuri ja, ja handa fly over. gomnati gomnati har kata, amdamur ga are ka <hesitation> kata insurgency ka piting book haram ga unda, nda wuri gomnati ja marda idp camp are aladar, kaja san sarsam, kaja sa nadir sarsam are, yimi are, tenten are, dugun nda gomnati. Gomnaatiyan waka ai amdo are ta lukwa wahala. Ka nagan, gomaatiyan sy kada nanagora ka gomnati hau a dafa, kaja ta mwa a amda are are, ka mwa paida takan. ɓada wurl avir sanga are, ava kamda nu vocational training center gomnati a, a atamchin duri kada amda childi sanya ahdar are laka gada wuri jar chidi sanyar brikla a ladar laka valkanaiza, laka kafinta ada laka gada wuri amda chiri sala, teloring laka gada wiri muviga ɗainya. A pumda paraɓ, gwamnati ta fadadar ka pwadar a training kajar mwa teloring are gada wuri laka <hesitation> a swing <hesitation> a jakwa are gomnati alachin amda kada. Gomnati ta mchi ɓangare madima mai, har anstama are kamda nu blind, gada wuri jaran ma jar taka blind workshop kamda nua. Kuma ko ata mchiyadar wa. Har sangaya are nanaga amda modernising, gomnati borno state sa modenisina har semgaya school gan systeman har amda aanda aladar monti are, amda hando ladar ava rayuwadar are gomnati paidan kada ta, banyard, a nasha a bwa madison gomnati jara mwa kokori, gomnatir borno state, gada wuri da sakamba keke naye napep are kaja ndohamda aka amdara a kaitha napep gan kamda nu ta nasara, affordable price gomnati ta mwa aladar.